mu nɛ ehh aba ni we ɲii han wura han wura nɛyi tawɛ a worohan ba ni ,to bani ma ɲihan fuaa.